ʻʻⴰⵏⵓ ʻⵍū ʻⵙāⴷ ʻⵔⵉⵏⵉ ʻʻʻⴰⵙ ʻⴰⵏⵓ ʻⴰⵍ ʻⵜʻⵙāⴷ ʻⵍⴰⵜⵉ ʻⴰʻⵎⴰⵍⵓ ⵀⴰ ʻⴼⵉⵍ ʻⵓṣpⵓⴰ ʻⴰⵏⵓ ʻⴰʻⵎⴰⵍⵓ ʻⴰʻⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜⴻ ʻⴰⵙⵀⵡⴰⵔⴰ ʻⵙāⴷ ʻⴰʻⵎⴰ ʻⴱⵏⵉ ʻⵙⴷā ⵍⵉ ʻⵓⵇāⵜⵉ ʻⴰⵍ ʻⵔāⵀⴰ ʻⴼⴰⵀⵓⵎā ʻⵢⴰⵡⵎⴰⵏⵉⵍⵉ ʻⴰⵍ ʻⵔāⵀⴰ ʻⴰʻ.